जपन् नि बुतुर् नि सोम् दु न नुन्ग् अन्ग् नु म बपुर् सोन् थय हुगुन् नम। जपन् मुन् ब्रे गुबुन् गुबुन् बुतुर् प्रुदुन्ग्। सहय बो बर्फुल् सो लुगुसुल् <hesitation> गुजन्ग् बुतुर्। भुतुर् गुदुन्ग् अरो सिदुप् गुलमु बु बुतुर्। सेरि बि बर् जु लुगुसुल् मुन्से गुरु उन्दन्ग्। भुतुर् अरो ग गुन्दन्ग् बिलैपुर् द्जुन्ग् मुन्से गुजु दुप लुम्प बुतुर्। हौदुर् ऐज् गुलमु बुतुर् नि जुर् न यति अरो गुज बुतुर् नि जग जग यो जिन् न यो। थय पुन् प्रह जन हुयो।